menntamálaráðherra segir ljóst að bæta þurfi öryggismál við grunnskóla í ljósi alvarlegra atvika sem hafa átt sér stað á skólalóðum foreldrar kalla eftir hertu eftirliti fundi sendinefnda Bandaríkjanna og Norður Kóreu var slitið í Svíþjóð í dag eftir að viðræður um kjarnorkuáætlun báru ekki árangur farþegar á Keflavíkurflugvelli sem komust loks leiðar sinnar í morgun eftir hálfs sólarhrings bið voru

ósáttir við upplýsingaskort sumir stóðu í biðröð í margar klukkustundir vatn byrjaði að flæða upp úr niðurföllum í miðborg Reykjavíkur í morgun og þurftu veitingamenn að hafa hraðar hendur til að forðast tjón hrútar gengu kaupum og sölum á Raufarhöfn í dag á hinum árlega góðum ættum og með mikla

í skólum betur á landsvísu stjórn og starfsfólk Heimilis og skóla

foreldra sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem skorað er á

og sveitarfélög landsins að taka þessi mál til gagngerrar endurskoðunar tilefni yfirlýsingarinnar eru nokkur alvarleg tilvik sem hafa komið upp nýlega í byrjun september fór karlmaður inn í Austurbæjarskóla þar sem hann braut gegn barni á skólatíma

auk þess hafa börn slasast alvarlega eftir að átt var við dekk á hjólum þeirra í sumum tilfellum innan skólalóðar og þjófnaður á fatnaði og öðrum verðmætum eigum nemenda er algengur foreldrar hafa

verið að velta vöngum yfir hvort það eigi ekki að bregðast við þessu og hafa sett sig í samband við okkur foreldrafélög og foreldrar og verið svona áhyggjufull yfir þessu skerpa þurfi á eftirlit á skólalóðum þá sé allur gangur á því hvar skrifstofur skóla séu staðsettar og því oft auðvelt fyrir hvern sem er að valsa beint inn maður veltur því fyrir sér hvort það væri ekki eðlilegt að fólk þyrfti að staldra við

og gera grein fyrir sér

kannski er þetta skipulagsatriði það er mjög brýnt að við hugsum alltaf um það að öryggismál við grunnskóla á Íslandi séu

og þau hafa verið það en það er ljóst að eitthvað verður að bæta og við erum að skoða þessi mál hér í ráðuneytinu fyrst og síðast liggur ábyrgðin hjá sveitarfélögunum en eftirlitsskyldan er öryggismál voru tekin fyrir á fundi skóla og Reykjavíkurborgar í síðasta mánuði í kjölfar fundarins var kallað eftir upplýsingum frá skólastjórnendum að sögn Grímssonar sviðstjóra á að herða reglur og viðmið og samræma á milli skóla niðurstöður verða teknar saman og kynntar á fundi í næstu viku þá þarf að fara yfir vinnuferlana og hvort að mögulega sé hægt að gera eitthvað betur í skipulagi til dæmis með

það sé fylgst sé vel með öllum inngöngum en samt þannig að börnunum það er aðalmálið að þeim líði vel að þau upplfifi sig örugg og geti stundað frjálsan leik við tryggar aðstæður ég tel að við þurfum að samræma þessi mál betur á landsvísu og það er alveg ljóst að við þurfum að fara betur yfir þetta

sveitarfélögunum ég tek þessu mjög alvarlega verður það gert á næstunni já það verður gert á næstunni fundi sendinefnda Norður Kóreu og Bandaríkjanna sem ætluðu að ræða

kjarnorkuáætlun Norður

í kvöld engin árangur varð af fundinum og er haft eftir forsvarsmanni sendinefndar Norður Kóreu að fundurinn hafi ekki staðið undir væntingum tillögur bandarísku sendinefndarinnar hafi valdið þeim miklum vonbrigðum og verulega hafi dregið úr áhuga Norður Kóreu á að koma með nokkuð nýtt að borðinu

sleit viðræðum milli þeirra í sumar norður Kóreumenn hafa haldið

sínum áfram og gerðu síðast slíka tilraun fyrir tveimur dögum með langdræga flaug miklar tafir hafa orðið á millilandaflugi síðastliðinn sólarhring vegna óveðurs sem gekk yfir landið Icelandair þurfti að útvega hátt í tvö þúsund farþegum gistingu síðastliðna nótt Ingvar Þór Björnsson

er á Keflavíkurflugvelli Ingvar hvernig er staðan núna það var mikill fjöldi ferðamanna hérna í morgun en núna er svona heldur farið að róast Icelandair og önnur flugfélög

til og frá Keflavíkurflugvelli síðdegis í gær

voru ferðamenn meðal annars fluttir á hótel á Hellu

þegar ég ræddi við ferðamenn hérna í Leifsstöð

einhvern tíma að vinda ofan af þessum

í kvöld og á morgun

ég ræddi við Guðjón Helgason upplýsingafulltrúa Isavia

þetta hefur gengið nokkuð greiðlega í dag það var um hádegisbilið í gær sem

voru teknar úr notkun hjá okkur út af vindhraða það er

að tryggja öryggi farþega það var síðan ekki fyrr en klukkan sjö í morgun sem landgöngubrýrnar voru teknar aftur í notkun

síðan þá höfum við verið að hleypa fólki um borð í vélar og úr vélum og það hefur vinna í gangi við að vinna upp

þann halla sem varð á öllum rekstrinum í gær út af það hefur gengið nokkuð greiðlega að vinna það upp í dag hefur verið mikið álag á starfsfólki flugvallarins það var nokkuð mikið að gera og mikið af fólki í flugstöðinni

borði og inn í flugstöðina það var unnið af þeim þjónustuaðilum sem þjónusta flugfélögin á jörðu niðri og síðan flugfélögunum sjálfum til þess voru notaðir

tók ákveðinn tíma

sem fór í gegnum flugstöðina á þeim tíma en það starf var unnið

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu fór í tvö útköll á tveimur veitingastöðum í Kvosinni í morgun vegna vatnsleka það er þekkt vandamál að það flæði inn í húsnæði í Kvosinni við ákveðnar aðstæður segir varðstjóri hjá slökkviliðinu þrátt fyrir óveðrið var nóttin tiltölulega róleg hjá björgunarsveitum engin útköll voru í nótt og einungis þurfti að sinna nokkrum minni háttar verkefnum á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum í gærkvöldi lægðinni fylgdi mikil úrkoma og þurfti að kalla út slökkvilið til að dæla vatni Fiskmarkaðnum og á síðarnefnda staðnum voru slökkvilið og starfsmenn í óða önn við að hreinsa út þegar fréttastofu bar að garði voru eins og gosbrunnar hérna og við réðum ekki við eitt né neitt svo kom slökkviliðið og hjálpaði okkur aðeins

einhver áhrif á starfsemina já töluvert en við bara brettum upp ermar og reynum að gera það besta úr þessu það er fullt af fólki að koma í kvöld og borða hjá okkur þannig að við þurfum bara

verður allt tilbúið í kvöld já já klárlega auðvitað slökkviliðið lauk störfum á laust eftir hádegi svo

að lækka og þá fer þetta

dælur höfðu slegið út líka

þetta er bara keðjuverkandi verkefni sem þurfti að redda að sögn Sverris er húsnæði í Kvosinni berskjaldað fyrir flóðum af þessu tagi já já þetta er þekkt svæði með þetta það skiptir máli hver sjávarstaðan er og ef það rignir getur flætt upp um kjallara hér

það mun halda áfram að rigna

betra að hafa vaðið fyrir neðan sig

skotvopnum var beitt í mótmælum í Írak í dag fimm manns féllu og hafa því hátt í hundrað látist í mótmælunum frá því þau hófust tveggja daga útgöngubanni sem sett var á vegna mótmælanna var aflétt í morgun það hafði reyndar ekki komið í veg fyrir mótmæli

og gerði það ekki heldur í dag mótmælendur skutu af byssum í fyrsta sinn og var því svarað með táragasi mótmælt var í fleiri borgum í suðurhluta landsins í dag og þar var meðal annars kveikt í skrifstofum stjórnmálaflokka mótmælendur krefjast úrbóta vegna mikils atvinnuleysis meðal ungs fólks og spillingar yfirvöld hafa lofað að koma á umbótum og til stóð að þing Íraks kæmi saman til að ræða þær mótmælin urðu hins vegar

að fresta þurfti þingfundi stjórnarandstaðan hefur krafist úrbóta eða að ríkisstjórnin segi af sér og boði til kosninga fjórir létu lífið í mótmælunum í miðborg Baghdad og einn í úthverfunum tugir særðust samkvæmt mannréttindasamtökum hafa níutíu og níu

látið lífið frá því mótmælin hófust og hátt í fjögur þúsund manns særst samráðshópur stofnana í miðbæ Reykjavíkur

leitar nú leiða til að draga úr umferðarhnútum til dæmis með breyttum vinnutíma sviðsstjóri hjá Háskóla Íslands segir að háskólarnir séu tilbúnir að skoða allar mögulegar leiðir allir sem eru á ferðinni á álagstímum á morgnana og seinni partinn vita að það er ekki skemmtilegt að sitja fastur í umferðinni fulltrúar stærstu vinnustaða landsins Háskóla Íslands Háskólans í Reykjavík og Landspítalans ásamt Reykjavíkurborg hafa fundað tvisvar í haust til að finna leiðir til að

losa um umferðarhnútana til og frá þessum stöðum við erum að skoða bestu leiðir með hverjum vinnustað fyrir sig ég á von á því að á þessum vetri komi beinar tillögur að aðgerðum sviðsstjóri hjá Háskóla Íslands segir að samráðshópurinn skoði allar leiðir til að liðka fyrir umferðinni almennt með því að bæta

og fækka bílum inn á háskólasvæðið með frekara samstarfi við Strætó þá eru menntastofnanirnar opnar fyrir því að hliðra til vinnutíma að fólk sé ekki alltaf að mæta klukkan átta kennsla gæti þá hafist hérna klukkan níu eða tíu og verið þá lengur fram eftir degi eru háskólarnir jákvæðir fyrir þessu

að skoða allar mögulegar leiðir en þetta þetta hefur áhrif sumir eiga börn og þá þyrfti leikskólinn að

er ekki alveg sjálfgefið að þetta gangi upp við héldum að þetta væri mjög fljótlegt að gera grunnvandinn virðist liggja í því að ótrúlega hátt hlutfall bæði nemenda og kennara kemur á einkabílum og eitt á bíl það er ekki alveg háð því hvenær kennslustundir hefjast maðurinn sem myrti fjóra samstarfsmenn sína hjá lögreglunni í París fyrr í vikunni hafði tengsl við róttæka hryðjuverkahópa þetta kom fram á blaðamannafundi sem saksóknari gegn hryðjuverkum hélt í dag maðurinn vann í upplýsingatæknideild lögreglunnar og gerðist íslamstrúar fyrir tíu árum hann var hins vegar aðeins nýlega farinn að aðhyllast róttækar skoðanir fram kom að maðurinn hafði sent þrjátíu og þrjú textaskilaboð til konu sinnar daginn sem árásin fór fram og voru þau öll trúarlegs eðlis þá kom fram að hann hefði keypt hnífana tvo sem hann notaði í

árásinni sama dag í Danir hafa aukið viðveru herafla á Grænlandi vegna þess að mikilvægi norðurslóða hefur aukist segir Rasmus sérfræðingur við Háskóla danska hersins í sumar var freigátan flaggskip danska flotans við eftirlitsstörf á Grænlandi í fyrsta sinn Rasmus

sagði í fyrirlestri í vikunni á vegum varðbergs samtaka um vestræna samvinnu að viðvera þessa öfluga herskips væri tákn nýrra sjónarmiða varðandi

varnir á norðurslóðum

kannast mætavel við varðskip af

sem hafa annast gæslu á Norður Atlantshafi en þau eru meira en aldarfjórðungs gömul og segir að danski flotinn þurfi að endurnýja þau á næstu árum fjölmargir lögðu leið sína á Korpúlfsstaði í dag þar sem meira en hundrað listamenn sýna og selja verk sín á

þar gefst almenningi kostur á að kaupa listaverkin milliliðalaust af listamönnunum

þetta er í annað

er haldin og er sýningin í ár mun stærri og veigameiri í sniðum en sú í fyrra þarna fá listamenn tækifæri til að sýna verk sín og selja á sama tíma fær almenningur tækifæri til að ræða við listamennina og fá nánari innsýn í verkin fólk getur keypt verkin milliliðalaust af listamönnunum og er jafnvel boðið upp á sérstaka

verður einnig opin á morgun þetta er komið til að vera því við að móttökurnar eru það góðar að við höldum áfram má segja að þetta hafi verið tilraun í fyrra svo þróast þetta skref af skrefi næsta ár verður þetta enn þá glæsilegra hvað gerir

fyrir listamennina sjálfa þeir fá tækifæri til að sýna verkin sín koma þeim á framfæri verkin eru verðmerkt þannig að gestir sem koma hingað hafa áhuga á að eignast verk ekta listaverk geta strax séð hvað þau kosta er svo auðvelt fyrir alla að koma hingað það er ókeypis aðgangur að listaverkum eftir hundrað listamenn á einum stað ég hef ekki talið

vel yfir þúsund listaverk hérna til sýnis

var haldinn á Raufarhöfn í dag á hátíðina mæta sauðfjárbændur hvaðanæva

en þar eru hrútar metnir boðnir upp og seldir hæstbjóðendum

eru menningarviðburður og uppskeruhátið bænda hjá okkur við erum á hreinu svæði

þú getur komið hvaðanæva að af landinu til þess að kaupa vegna þess að þetta er riðulaust svæði og hreint svæði hvernig hefur gengið bara vonum framar eins og þú sérð kjaftfullt hús þó svo að gleði og glens einkenni vissulega Hrútadagadaginn hérna á Raufarhöfn eru margir hingað komnir í háalvarlegum

það er fullt af góðum hrútum hérna aðalvandamálið verður að fara bara með einn sko hvað er það sem einkennir góðan hrút

sko það er nátturlega bara að þeir séu í fyrsta lagi að þeir séu bara fallegir

er númer eitt ertu orðinn sæmilega góður að þukla á þeim við búum hérna í nágrenninu og erum hérna með hrúta til

það hefur alveg verið ágætis búbót síðustu ár að koma hérna og selja hrúta hvað einkennir hin fullkomna hrút hann er vel gerður með frekar svo hefur hann góða ætt á bak við sig sem er þá líklegri til þess að gefa góð afkvæmi til það er mikið um að vera í íþróttunum um helgina við skulum kíkja hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp í íþróttum

spennan var mikil í hinum ýmsu greinum á næstsíðasta keppnisdegi heimsmeistaramótsins í frjálsum

íþróttum í Katar íslenska kvennalandsliðið í fótbolta átti erfitt uppdráttar gegn sterku liði Frakklands í vináttuleik spennan á lokamínútum Aftureldingar og Vals í úrvalsdeild karla í handbolta var hreint ótrúleg leikur listir sínar á h m í fimleikum sem stendur yfir í Stuttgart þetta og margt fleira í íþróttum á eftir

menntamálaráðherra segir ljóst að bæta þurfi öryggismál við grunnskóla í ljósi alvarlegra atvika sem hafa átt sér stað á skólalóðum foreldrar kalla eftir hertu eftirliti fundi sendinefnda Bandaríkjanna og Norður Kóreu var slitið í Svíþjóð í dag eftir að viðræður um kjarnorkuáætlun Norður báru ekki árangur farþegar á Keflavíkurflugvelli sem komust loks leiðar sinnar í morgun eftir hálfs sólarhrings bið voru ósáttir við upplýsingaskort sumir stóðu í biðröð í margar klukkustundir vatn byrjaði að flæða upp úr niðurföllum í miðborg Reykjavíkur í morgun og þurftu veitingamenn að hafa hraðar hendur til að forðast tjón hrútar gengu kaupum og sölum á Raufarhöfn í dag á hinum árlega og með mikla

í bili næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu og alltaf nýjustu tíðindi á punktur is takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar